Ne méripai tɨ nepɨtiutínawekai nemaama wahetsɨa nemukateitsie, 'eetsiwa tiita mɨreuyewekaní 'ikwaitsíe timieme ya tiita temɨte'anu'ieni temɨtekwanítsie.

Ne méripai xeikɨ́a nepɨtimaariwakai kename ya muyu... xeeníu 'ɨrawe mɨtitewá muyeika, kename xɨka pe'uyupapatutɨani waaníu, kwitɨ waaníu pekamɨwetɨ waaníu payaní, ya waníu, waníu 'aixɨ pemɨreu'eríekakɨ, pemɨkati... pemɨkatikuuyenikɨ waníu.

Ne tɨ neniukikɨ ya nepɨtiutániuka xɨka xewítɨ netsihahɨawéni ne'iwá 'eetsiwa, niukaametsie ya xɨka xeíme ne'ukaxeiya ne'iwá.

'Imaatɨrieka ne nepanutɨa, ne... neniwetsiíma mepekayaxixɨ xeeníu memukayaxiketsie.

'Imaatɨrieka ne nepanutɨ́a Chapala memɨte'utérɨwatsie.

Ne taatu ke neheyaka, neuwaikamieka, ca... camión netakwewíetɨ, maana nehewetɨ, xewítɨ, mema... memanukɨkátsie waɨká yeme kwinie memanuyeyɨnetsie xeeníu, maana xewítɨ heuyemietɨ petatɨxie rikɨ.

Ne nemuka'uuxipiwetsie heiwa nemuka'uuxipiwe ya, ya nemɨreta'axike tematiwaikatsie xeeníu wixáritaari xeikɨ́a.

'Ikwai, tetsu ya tɨɨkɨ́xi xeeníu 'ikwáiyari, mɨɨkɨ ya mɨti'ánene.

Tamɨ́ 'aixɨ kati'ane tahetsíe mieme xeeníu memu... me... me... me'utiniutɨ mekateyɨa ya tahetsíe memɨnua, takwietsie memɨnua memɨtekuxata yunaitɨ meyupareewíetɨ.

Tamɨ́ xeeníu pem... pemɨtikuuná meri, 'aana ri kuaju xeeníu pemeuwiwieni, manuyerɨni, pe... pe... pe'enatume pemikaatsé naime, pemitɨɨxɨ́ 'eetsiwa 'una pereuwiwíwatɨ.

Ne méripai tɨ kuxi nemuyutamaixɨa pɨkaxuawékai, mmm, katiira teputitaiyákai ya 'utsí xeeníu memɨte'itérɨwa.

Ne xeikɨ́a nepɨranieriwékai, nekutsi xeeníu, 'umá heiwa ma'inetɨyeikani yuwaxa warita ya tuumari xeeníu memɨte'itérɨwa heukatu'átɨ kename 'aixɨ mɨtiyɨníkɨ waníu, mɨkatikwitsiwanikɨ waxa.

Taame tɨɨriyari teputí'ɨwakai 'aki 'utɨa ya hai... haixata he... heiwa temɨ'ɨɨwáyu.

Ne'iwaáma 'ipaɨ kauka metene'eriwa, teiwaritɨ́a temukutetɨka tumiini waɨká te'uyemaname mekwatane'eríe, heiwa has... paɨ marahɨawéni o tumiini heiwa matsihawawiriwani, 'anayuhayewame mekwane'eríe.

Ne nemaama mayeniere maana nepeuwaɨre ya ne'iwaáma hipátɨ memayeneniere tsiere yaxeikɨ́a heiwa tematahɨawé.

Ne nepɨtiku'eriwa kename kanerakema 'iwi tsimɨnené xeeníu ya kaakái 'emanatɨtɨ, hipátɨ tsipɨtiwarakeema karikɨ.

Ne 'eena teiwaritɨ́a nemuka tixaɨ ri waʼatɨɨ́tɨ pɨkanereuyehɨwá nepɨtimaté ya ti'áneneme nemɨrexeiyakɨ, nekie ta huukɨ́a muuwa rixɨa pɨreuyewetsé, nepɨkarexeiya paɨ ti'áneneme tiita 'uuwa nemɨtikupine.

Ne méripai tɨ nemaama tumiini netsehɨritɨaku, mmm, ne... nepekuwaikaxɨ tumiini na'ɨtɨ, muuwa kes.. ke mɨreyɨ nepɨkaretimá xɨka hewakuwiwieni ya tɨ xewítɨ pɨrei'ɨi, 'aana yeme waɨkawa ne, ne nepetatɨmai, nepeuyewiwi.

Ne pɨnetsinake waɨkawa mɨtiwakwaiyátsie nemeta'axike, nemeta'axeni ya mɨtiwaneiyane tsiere 'eetsiwa neti'ietɨ tixaɨ, 'iyá tsɨ xeeníu cerveza mɨti'ánene.

Taame tsɨ como 'ɨtsitá temutitekai Taatei Kie tepeta'axikekai tanatetɨ te'a... puuxutsie, 'eh, heiwa escuela o si no temɨtuiyayu mɨɨkɨtsíe tanatetɨ.

Ne ne'anukamietɨ escaleratsie neheuyuyunatɨ nekwananukatɨa maana nepeu... maana nepeukawe rikɨ.

Taame tɨɨriyari teputikwa'akai muume, naakari, haxi, takie tiita mɨtixuawekai yeme, mɨɨkɨ waɨká tepɨteha'inɨnɨatakai.

Ne neu'uuta kɨtsiuri xeíme ne... nekutsi pɨnetsemi.

Ne, ne nepunieríxɨ 'akuxi wiikákɨ me... mepɨteu'eximekai, mepu'eximekai.

Tamɨ́ heiwa pemeuyewení ne nepeuyewe, xeíme pɨta huyé nekwananukuwei, 'ariké ke nemeyutamaixɨa xaɨtsíe pɨta nepeyɨanekai.

Ne neteukari nepaxeiyaweikai yumamákɨ piku'inɨnɨatákai, ya heiwa paɨ tiutainékai kename waakana waaníu xɨka ha'iwani waaníu, ke mupaukani ri waaníu, ke... ke teewa ri waaníu mɨtimieni tau maana me'ikuxexeiyákai.

Ne nunuutsiyari matɨari baño nemeutáhatsie teiwaritɨ́a neputíma, yɨkɨ pɨta, yɨkɨ pɨta mepɨte'ikuhatuiyákai.

Hiikɨ rikɨ ri tepɨkwai... tepɨkwa'inewie, ne'ɨaritɨ paɨ nepɨ'ane ri, mmm, maana ya nepɨreuniere waʼatɨɨ́tɨ nepɨtiyumaté. Kauka ti... tiwaɨká mɨrayehukɨ xeeníu hiikɨ waɨká mɨtixuawe maatsi, te... te... temɨtehetimamatekekɨ ri maana tepɨkwai... tepɨkwa'itaunie.

Ne nepɨtimaariwakai kename yeuta mɨtixuawe tsɨ, muuwa ya takie mɨtixuawe mɨti'iteɨri mete'iteɨritakai, memɨte'iteɨrita ya hiikɨ 'akuxi, 'eetsiwa haxi, naakari, mɨɨkɨ ya mɨti'ánene tɨ.

Méripai kiekátaari rikɨ maatsi waníu 'aixɨ mepɨkateutatuaxiwawekai yumamakɨ, heiwa mitatuaxa xeeníu teewa waníu mekahɨaní, ya sortera xeeníu mɨtitetewa mɨxuawékai mɨɨkɨkɨ.

'Eena tsɨ teiwaritɨ́a munarani xeeníu, mɨka'ukwieya yeme waɨkawa hukɨ́a ta takie mukwieya yeme xeikɨ́a 'ipaɨ 'i.

Muxɨkanítsie tamɨ́ ha haɨtɨme ya refresco memɨte'itérɨwa haɨ... haɨtɨme.

Tamɨ́ heiwa tiempo, tiempo xeeníu nemɨkaheuyehɨpanikɨ ya 'enemayaníkɨ ne'uuximayátsikatsie.

Ne méripai tɨ 'aixɨ nepɨtiuwaikakai pemenutiwayatsie, hiikɨ ri 'aixɨ nepɨkareiti'axe, xɨari 'aana ya nemɨtiutiwaikakai 'aixɨ nepɨtiuwaikakai, hiikɨ ta nepɨka'utiwaika ri ya metá kwinie rikɨ nepɨtiutamaariwékaxɨa, méripai kuxi nepɨwakikai.

Ne kuxi hiikɨ ya nemɨyumaté 'aixɨ nepɨreu'erie, naimetsie nepɨti'uuximayátawe ya nemɨkamamamɨɨri, nemɨka'ɨkamɨɨri 'aku naimekɨ 'aixɨ nepɨtiumeme.

Ne ke... Taatei Kie nehanuyaka, nekie huukɨ́a xeeníu 'ɨtsitá ne'atineka, maana cancha xeeníu ne'utimiekaku hawiuni mɨtitewá pukáwe, maana nepɨtinua nepeikú'ixɨari hasta.

'Iwataame xɨka hayeneni tamɨ́ 'eetsiwa matsipareewíetɨ, 'axa ya katiyu'eníwatɨ, ke petiyuriene 'ahepaɨ 'eetsiwa tiyukɨhɨawétɨ.

Tamɨ́ ke teyupaɨtɨ temɨyɨaka teyu'iwamátɨ xɨka teteweewíekuni, 'etsiwa tumiini temɨwati'ɨixɨ́ani ya xeikɨ́a papaɨmeme, ya temɨtetiniɨni xɨka xaaríte tekateheuxeiyani, ya 'eetsiwa tiita temɨteweewíeni 'aixɨ temɨtexata.

Ne nunuutsiyari pai tɨ nepaapa, nepaapátɨkai tsɨ, pɨnetiuti'ɨ́kitɨa xeeníu weewiya 'iyá yatsarika, pɨnetiuti'ɨ́kitɨa 'etsiwa maana tumiini nepa'i'iiwakai, maana ri pɨtiuyukatsuutɨa heyeme netiweewíetɨ nepatɨa.

Nekie timieme newaɨká pɨnetsinake kee'uxa memɨte'itérɨwa, haxi, muume luego memuka'etsa, xeeníu 'ipaɨ memi'exime muuwa.

Nunuutsiyari karikɨ nemaatsika hetsɨa nepanutɨa, teiwaritɨ́a pukatei, paɨ ti'ané nepɨkareyexexeiyákai pantalla xeeníu mɨtitewá, paɨ nepɨtiu'eri como memɨtanayeneikakai, wariena me'uti'uuka... me'uti'uutɨ meyɨakame nepɨ'eríekai.

Tamɨ́ 'uuximayátsika yeme waɨká meuyewetsé ya pareewiya xeeníu,'iitsɨkáte wapareewiya.

Takiekaritsie tetepareewíetɨ tepɨyɨa, temaka'uxa xeeníu, temɨteyukutuaya, mmm ya heiwa ta'iwaáma tumiini temɨwarenɨ'airiwa.

Ne maatɨari nepuxei si... 'iyá Rey, Rey León titewakame, albergue tekutetɨ, maana tepu... teputixexeiyátsitɨariwakai pero mɨɨkɨ ne yeme waɨká pɨnetsi'unakixɨ, heiwa tepatsúawawekai mɨɨkɨ texeiyatɨ xɨka yɨkɨ 'uyɨní.

Ne tseepá tiitatsie, ne'ikwaitsie heiwa, ya 'eetsiwa nemeinɨ'awá nemaama hetsɨa, ya nemɨtiyukutuaya 'uuwa kiitá nema... nemayeka xeenɨ́u teiwaritɨa nemukakɨ.

Tamɨ́ xeeníu trabajo memɨte'itérɨwa, 'ayumieme ri 'uuwa mete'utetɨka xeeníu teiwaritɨ́a, muuwa mɨkahexuawekɨ.

Heiwa tamɨ́ patiu'akaheiweríeni, hipátɨ karikɨ tiitayari ya memɨte'ánene mepɨkateyuhɨawé, heiwa 'aixɨ matiuhɨaweni o si no, heiwa ta waikɨ.

Ne 'eena teiwaritɨ́a mieme, pizza memɨte'itérɨwa karikɨ, neu... 'axa nepimayá, nepi... hipátɨ memu... méripaɨ niuki manuyɨne nepi... nepihuxainímɨya xeeníu.

Ne méripai tɨ neteukari nepaxeiyawekai mepika'etsakai, mi... tawayu o pitawatsiɨxa, 'aana ta ri menutixiteni, mitawiwitɨani yeme, 'aixɨ 'aneme.

"Nunuutsiyari ne teiwari neputimaka. Méripai tɨ peta'axikekai xewítɨ, kwiniya xeeníu muyeikakai ""papanicolau"" ke paɨ mete'iterɨwátɨ, mɨɨkɨ matɨari pɨne... pɨnetsi'u... maatɨari mɨɨkɨ ne'uxeiyaka ti'uayemawaame ne... ne... nepitimaka, ne... nepɨka'inaki'eríekai mɨnetsikutseweni xeeníu."

Nexakɨ́ xeíme nepexeiya haxukɨ mɨwewiyatɨká xeeníu, tixɨkame mɨrakapaɨrítsirike, mɨɨkɨ yeme 'aixɨ netinake.

Tamɨ́ xeeníu wixárika kwiniyaya, ne'iyaritsie karikɨ pɨnetsiutakwiinixɨ, wixárika netsi'uxeiyaku ke 'aixɨ́ nepɨtiuka'eri.

Ne teerɨka pɨnetsi'ukei heiwa, ne... nepeuximɨmɨanikai naitɨ, nera... nemanukáharewekaitsie luego netsi'anati... netsi'anatikukwinekai, nepanatiximɨanikai, ya heitseriemekɨ nepɨkahuiweékai, nepɨwayeyeikakai, 'axa pɨmayá pero.

Hipátɨ meputiniuka wamaamáma es que mepɨtewa'ɨ́kitɨa, hipáti ta ri waikɨ, mekatewa'ɨ́kitɨa.

Ne xeíme 'ɨkari nepexeiya de chivas, el color pɨnetsinake, escudo xeeníu mama, hayumieme waɨká pɨnetsinake.

Ne nepɨtimaariwakai, neteukari tsɨ paɨ pɨtixaxatákai kename meteyupatsiríekai, hipátɨ tixaɨ memɨteuka'etsakai, hipátɨ tixaɨ me... ya 'ikwai, tsepá tiita.

Ne neti... neti'iiwanetɨ heiwa nepɨreti'uuximayátakai, ne'uye'itiwatɨ ya 'ikwai heiwa netiweewíetɨ, ne'eekwanetɨ. Paɨ, xɨ..., 'a... de... teiwarixi wakiitá.

Hiikɨ hurawa memutetɨká me... mepɨyuteɨta, tepɨyuteɨta temutetɨka, méripai tɨ teewa xeeníu memɨtekai, pero ta hipátɨ xeeníu 'axa meyumatɨátɨ me... memeutitei, ke ta mɨɨkɨ, hipátɨ kwata... kwatatsinake xeeníu mɨpaɨ.

Kwikari memu... memutikwikákaitsie heiwa mepe... ne nepɨreitimaitɨyeikakai, mmm, tixaɨ, tixaɨtsíe mieme mɨtikuxatani: maxa, 'uká heiwa maineni waʼatɨɨ́tɨ 'u... 'u... 'uká xatatɨ, wixárika xeeníu, ne paɨ nepɨreitimaitɨyeikakai.

Ne como nemɨti'uuximayá 'iikɨ xeeníu nemɨtiweewie, tsaiyá ya yatsarika, heiwa neputa'inierie 'eena xeeníu Yetaápa nepeyukuharerutaxɨ humá, hixɨ́apa xeeníu, ne... nepɨrekútua maana, tumiini waɨká nepanu'ɨi.

Tamɨ́ xeeníu temɨtehetimámatekenikɨ ya memɨtehetimámatekenikɨ, o teiwaritɨ́a xeeníu 'eetsiwa memutiniukanikɨ, tem... temutiniukánikɨ.

Ne nepanu'i 'imaatɨrieka mɨretiwaikátɨxɨ, mɨretiwa... mepetiwaikáxɨ, maana ta ri heutipaareku mepɨtehetinei xeeníu ya me... me... tepeti'i ne'ɨaritɨ.

Tamɨ́ xeeníu 'uuximayátsika te'uweiyatɨ ya, hipátɨ ta yu'iwamátɨ heitserie memɨkayuxeiya, me... memɨyutaweweiyá xeeníu.

Ne méripai tɨ nepɨtiutinenierékai me..., hipátɨ xeeníu gringotsiixi memɨtewarutérɨwa mepɨte'uye'ɨketɨkɨkakai ya xeeníu tacultura ke... ke... ke reyukuhana metemaikutɨ, 'eetsiwa mete'inɨatakutɨ xeeníu nawá ya mɨti'ánene 'ikwai, me... menieríkutɨ.

Ne 'iikɨ nemɨti'uuximayá weewíya, tsaariká ya yatsarika, mɨɨkɨ xeikɨ́a yeme waɨká pɨnetsinake.

Tamɨ́ 'aixɨ ka ti'ane 'imaatɨríeka xeeníu hipátɨ ke pai nie me... nie, nie temɨteu'uuximayá 'eetsiwa temuyenutuixipietɨkɨka ya 'eetsiwa tepɨteuyuyehɨwiriwa maana.

Mmm hipátɨ memɨku'uuwa meyukuharerutatɨwetɨ, hipátɨ xeeníu memɨte'uyemate 'eetsiwa mara'aakáte me... mmm... mewaku'ixɨaríetɨwetɨ xeeníu me... me... mekutunuatɨwetɨ, mepɨte... mepɨteyu'iiwírietɨwe mɨɨkɨ.

Ne 'etsiwa 'ene'akatɨɨtɨ pɨnetsinake, yeme nekɨtsápa ka'anukayeikame ta.

Ne maatɨari manatíwetsie, mmm, pɨnetsi'utakwinixɨ, nepiwa... nepitayuitɨ́wakai, ya neyɨanetɨ kauka kwi neneiwatayuitɨ́wakai, 'uxa'arieka nemanehɨtɨa nepiyekekai karikɨ.